<hesitation> <laughs> <noise> Magnano akoa amign'anaovako aloha zany, sy- sy de tiàko e magnenty filma <hesitation> mampalahelo, satria izy io anie s'aiko, fa magnano akoa iah zany de filma mampiome io aloha gn'agnahy e tiàko andagniagn'andro satria iah manko tia olo- tia miome zagn'ah sady raha mampalahelo za, lasa mi-affecte gne fognao zany izy da arety avao koa gn'azo amin'azy fa magnano akoa gn'agnahy da e filma mampiome aloha e tena tiako e magnenty an'azy ka.